Yeah like <hesitation> what we were taught for ley first aid when somebody hurt themself, you look for clean water la is like ley say purify <hesitation> like small water la you always must help la get chloride like you bleech it so when you have la water you wash ley sore wash ley sore let a become clean and then you add some g gcd ley blue medicine you put ley in ley sore if you have lay banish or sore plaster and then cover ley place so most of ley time when I hurt that's what I can do I get like small bottle always you get water in side I add chloride not more chloride but just for the gems because when you washing ley sore you don't need gems because is open so la small bottle just set each time when we together or we having somethings when people hurt we use la water and wash in ley sore or I wash in side my ownself sore so when I wash in ley sore and then I add blue medicine the la blue medicine ley hospital can give it ley can fix it with different different mecidine ley put it in ley blue so ley can put ley in ley sore and then cover it with ley sore plaster